أتمنى لو كان عندي مهارة العزف على آلة موسيقية، خاصة البيانو، لأنه العزف يعبر عن المشاعر بطريجة مرة جميلة، أريد إنه أستطيع العزف على مجطوعات تكون تعكس حالتي، وكأني أعيش كل نغمة، الموسيجى تج تجلب السعادة ،وتُخلّي اللحظات مرةً حلوة.